Meeɗiino waɗde ñande wootere tawa ina toɓi, ina maja, laana hawnaaki ari daande maayo. Ko cukalel dewel njooɗngel woni hen. Cukalel dewel ngel, ngel haalataa haala yimɓe ɓee. Angel yooɗi, angel waɗi kaŋ kaŋŋe e hoore nde haa heewi. Labbal ina e laana he, kono cukalel ngel, ngel haalataa. Jom wuro oo, jaggi ngel, nawi ngel galle makko.